Azo atao maiky zao, alatao gny ranony da gny fia ohatsy. Ino gny fomba fanovana anazy fa endasy heky izy, endasy kelikely. Tsy mifagnova amizay avoa koa gny hena. Endasin'aby avao io da miala koa gny ranony. Ah, gn'ankoatsin'izay angamba ino koa gny sakafo afaky alà gny ranony? Tsy de mahita firy hafa.